li war a def si wa- war a dem si togg jumbo am na, poobar am na, laaj am na, soble am na kaane salaad am na, kaane goa- goana, supame, ñàmbi, bantanta, nawe waa. <noise> Faaw nga so- soo ko raxas boo ra- cin bi ba pare nga teg, nga xemale ndox bi ba nga xam ne lii bu paree dana ko ñor, doo jar a yokkaat ndox fekkee def nga jumbo, noo def xorom.